Injé umunéjool béloob muting mucé maan umiré babay éwato écé diit mu bay: guruto, sén gufira, gumampatang, gujiik, sibuur, sén gujééla, soon sifééb, sén gukahal, gupepeey, soon gusoob, soon gugoyaab, sén séél, sikoboot, soon sigumbuuj, soon sikonkomberee, guhaal, sén sirukokoor soon sitiit